Pues xijanarraw sae nitiül titiem cuchwix titiem pues guey parmerang anoc nitiel de tetiem pixijniüw mibiemb tiül anoc xir piacyew piac itiem parmajün piac miquiniec ndoj pinchiel mititiem tiül micow ndoj bijants opas pichic miajtsaj pilac mimantec piac misüjc porqueajüy masacuejnüw pichic ndoj piyac tiel opas wéxan piyac anoc xir piac lew pijtipich tiül biemb pilac niminitiel parmajün tuan tiül ajtsaj piac mipijt parmaw navet parmaw najnej atuquiely arangaran ningüy nitiel nde.